اچھا تے گل اس طرح نیں اے کہ کچھ ٹیم پہلے اسانہ ایک جا گچھنا ہویا اساں اس جانا تقریبا پروگرام بنانے آ میکسیمم جیڑا تے اسی چار پنج مہینے لگی گئے مگر اساں اتھے جس ٹیم گییاں تاا اسیں پتہ لگا کہ او جا کیسی اے ٹھیک ہوئی یا ہن اساں اس جا پر گچھنا اس طرح ہوا ادی رات سی راتی نے دو ٹائی بجنے بجنے ساڑے سارے سنگی دوست ہک جا اوپر موجود ہوئی یے کٹھے ہو ئی گیا ں اساں جس ٹیم اساں کٹھے ہویا ں تا اساں پروگرام بنایا کہ اساں نکلنے آں اج ای نکلنے آں تے اتے اس طرح کی کیڑا اس راہ آیا بوں دشواریاں اچھنیاں راہ وچ جلنے آں تا او جا ایک ایسی جا سی جس کی آخا گچھنا نیلم ویلی ایک بہت پاپولر جگہ ہی اساں اس جانا مطلب کہ جائزہ کِندہ پورا او بہت مشہور جگہ ای جو مشہور اس طریقے نال کے اتھا بہت بڑے بڑے پہاڑ اے اتھا سبزہ یا درخت اے ہر چیز ای اساں وی اک گراں تو بلونگ کرنے آں گراں رہنے آں ٹھیک ہے گرائیں نے بندیاں اساں گرائیں نے لوکی آں پٹواری زبان ہی ساڑی اساں اسکی ایک <hesitation> ایسی جا اوپر آننا چانےآں جی تھا کہ لوک اتھ اساں کی جڑا کے چاہنے آلے اسیں محبت دینے آلے اساں نال اٹیچ ہو ن ٹھیک ہوئی یا ہُن میں تو کی اس جانا واقعہ کے وا تقریبا اساں نکلتے ہاں دو ایک بجے راتی نے دو بجے اساں اُتھو نکلی گیا ں رات ہی دو بجے جس ٹام اساں نکلتے آں تے اساں چار دوست سیاں چا ں اساں فیصلہ کیتا کہ اساں گچھنا تے اسے جا گچھنا نیلم جا پر گچھنا ۔ ٹھیک اے نیلم دریا اک نیلم اک جگہ نہ ناں اے اساں اتے گیا ں اساں جس ٹیم اُتو ں نکلتے آں تے <noise> ساڑے کول کوئی ایسی چیز نی سیاں نہ اسیں ویپن کیری کِتے اسیں کی کافی زیادہ لوکا ں ڈرایا انیں آخیہ جی اگے گیسو تے اتھے لوک اِس طرے اتھے لوک اُس طرے پر اساں کی او لوک بوں زیادہ چنگے لگے اساں او لوکیں نال بو ں زیادہ پیار بَرطیا اُناں ساڑے نال پیار بَرطیا اسیں کول جتنا ہو ئی سکنا سا اساں اُنیں لوکیں نال تعاون کِتا اونا ساڑے لوک نال تعاون کِتّا اسانہ تو نکلنا ماں کوٹے سو سیسوں سفر سٹارٹ کیتا اپنا ٹھیک ہوئی گیا کوٹے تو نکلتے آں کوٹے تو نکلی اساں گیاں جی کاگ پل کاگ پھل تو گئے اسلام آباد اسلام آباد تو مری موٹر وے پر چڑھے آں مری نے پہاڑ تکّے خوبصورت ترین <hesitation> اتنی آں جیڑا اساں وچ پھر ے آں اتے اسیں رکنا وی ہویا کچھ ضیا کچھ ٹونا پانی ٹکر کتا جتھے اسی ٹکر آخنے آں کھانے کی ٹھیک ہو ہی گیا جس کی تساں آخنے او مطلب کہ ریفریشمنٹ تساں ناں دینے او اساں اس کی آخنے آں ٹکر پانی ساڑی زبان وچ اس کی آخیا گچھنا اساں او مری نی راں اوپر جلنے آں او کھادا پیتا جس طرح جس طرح ساڑھے نال ہوئی سکیا اس تو بعد اساں جی اسے رائے اوپر پیاں مظفراباد، مظفراباد تو نال اگے کرنے آ کر نے آ کر نے آ اساں گچھی سٹے کیتا نیلم ویلی راہ اچ جیڑے کوئی مسئلے مسائل پیش آئے ریڑیں کوئی اسی نال اچھیاں چیزاں ہوئی یا ں میں وی تسیں نال جڑا تے بیان کرنا ساڑھے نال وا اس طرح کے اسان جس ٹیم مری پہنچیاں تے مری پہنچی رے نال اسیں پتہ لگنا پہ آ ک سارا جیڑا کہ گڈی نا پچھلا ٹیر جڑا کھبے پاسے آلا۔ کھبے پاسے نہ ٹیر سا ڑا ہوئی یا پینچر تے کھبے پاسے نہ ٹائر پنچر ہوئی یا رات سی راتینہ ٹیم سا اساں مطلب کہ صُب بالکل ہی اس ٹیم اوپر پہنچے سیاں ‹hesitation› کہ تسیں کی کہ میں دساں کیاں کہ بوں زیادہ سنسان علاقہ سا تا کچھ اُس تو اتھے پہلے کچھ تیڑے پہلے شیرا نہ اک واقعہ‹unintelligible› وی واضح کہ اس روڈا اوپر شیر وی آ تے اے وی آ تا وہ وی آ کول ہن گڈی نی ڈگی وچ سٹیپنی وی پیئی نی سی پر اساں سٹیپنی چینج کرنے نیں گلا ڈر ہونا انسان نے ِدلے خوف ہونا اسیں کی او خوف پئی گیا اسیں کی جس ٹیم او خوف پیا تا اساں اے جی سک کتھے کے گچھے ہن اساں چوں سیاں اساں چوں لائی سٹی ایک شرط اساں آخیا جیڑا بندہ ایتھوں لیسی ٹھیک ہو ئی گیا جیڑا بندہ لیسی مطلب لینا تے اساں چوں سا کیا ں کی کے جس ٹیم سٹیپنی لانی پینی اس تلے جڑا اس کی جیک لگنا جیک لانا <hesitation> اس کی چا گڈی کی چانا جس ٹیم گڈی چا ہونی اوپر بندہ اس ٹیم ظاہری گل ہے وزن برداشت نہ آگے اتنا ٹن وزن ہونا ہو فر زیادہ اساں بندییاں چوٹے بندے آں ٹھیک ہے موٹے موٹے بندے سے او او نہ وزن برداشت نہ کری سکیا ہن ہویا اس طرح کے اساں شرط لائی شرط نی بنا پر اساں کرنیاں کرنیاں کرنیاں کرنیاں تقریبا ادّا گھنٹہ گھنٹہ ضائع کر شڈیا صبح ہوئی گئی صبح نہ ٹایم ہو ئی گیا صبح نیں اذانہ اسٹارٹ ہوئی پین جس ٹیم اذانہ سٹارٹ ہوئییاں تا کچھ ہیک دو گَڈیاں اسیں کی ریھ پر اچھنیاں گچھنیا نظر ائیاں اس ٹیم ساڑے دلے اچ ایک مطلب کہ پیدا ہوا کہ واقعی ہرا اساں نکلیے <hesitation> او جنگل بے بیابان جنگل سا مریتی جوئی تساں تھوڑا اگے نکلنے او نہ او جگہ آکے ایسی جگہ اچھنی جتھا بالکل بیابان جنگل آ ہور کچھ وی نی تا اک روڈ ای آرمینی چیک پوسٹاں وی اتے بو دور دیاں۔ باقی رشاں وی اُتے بوں دور دیاں اساں اُتے جوں ہی پہنچیاں مطلب کے جس ٹیم ساڈے نال واقع ھویا اساں کویْ تھوڑا جیا دلا کے اک آسرا ہویا کہ واقع ہاں ہُن اچھنا آمد و رفت اسٹارٹ ہوئی پیٔ ہُن کویٔ کِسے ِقسم نا واقع نیٔ ہوئ سکنا رونما نیٔ ہوئ سکنا اساں جیڑا تے چوں ڈیسائڈ ِکتّا مطلب کہ اساں مشورہ کِندا ہیس دوۓ نال کہ نکلۓ اساں نکلتے آں جس ٹیم بار نکلتے آں ساڈے نال اتنی دیر اِچ پچھو ہیک گڈی آلا آیا ٹوٹے آلا سا ٹھیک ہے ٹوٹے آلا سا او اچھی ُرکیا جی اس آخیا جی کے مسٔلا وا مطلب با لکل خالی ٹوٹا سا اُس تھلّو سواریاں چڑنی سیاں او آخنا سا میں اپنے ٹیم اوپر جُل ناں بڑا چنگا بندا سا مری نا بندہ سا اُس بڑا اسیں نال تعاون کِتّا اُس آخیا جی کے ہوا اس اسیں جوں پُچھییا اس اسکی دسیا ساڑی گڈّی نے کھّبے پاسے آلا پچھلا ٹیر پنگچر ہوئ یا ٹھیک ھوئ یا اسیں کول اسٹیپنی پیئس اوکی اس طرح مطلب کہ ڈر لگنا سا اساں نا نکلتے باہرجے ساڑے نال کچھ ہوئ نا گچھے اس آخیا بوں چنگی َگل ای کیاں کے اتھے کچھ ٹیم پہلےاک ایسا اک مطلب کےواقع رونما وا اُس نی بنا پر تساں بوں زبردست چیز زی جو گڈی نا لائیٹاں آف کری بغیر شورو غل تو اساں اس وِچ لیٹے رہیاں ‹unintelligible› گڈی دے مطلب آستہ آستہ اپنی جہڑی گلّاں سیاں او کرتی کتیاں دو ٹائی کنٹے اساں بغتا ہے کیاں کے ستوں کو ٹے توں نکلنییاں اس اسلام اباد پہنچنے وی ٹیم لگی گچھنا فِر مری غشنے وی ٹیم لگی غشنا تا اُتا پہنچنے جی اسیں میکسیمم اسی تقریبا تقریبا کوئی پنج ِہیک کنٹے لگی غشنے جس ٹیم اسیں پنج کینٹے اتے پہنچنے چار سوری چار ہیک کینٹے معذرت کرنا چار ہک گھنٹے لگی غشنے تے ٹیم وی ایسا سا سردیاں سیاں گرمیاں وی نئی سیاں جے آخاں بو بلّےسورج نکلی غشنا۔ سردیاں کی رسیاں پتہ راتاں لمبیاں ہونیاں، صبح گچھی چھ بجے جیڑا فجر نی اذان ہو نئی تے فجر ایں آہ اے گچھناں، صبح جیڑی فجر ہو نئی اسکی آخنے کے فجر ای آخیا گچھنا۔ تے اتھے او پاییں آے ان آں اسساں کی آخیا جی کے، کے زا مسلّہ کے زا تسیں نال کے ہویا گیا، اسساں ساری گل دسسی کے اسساں نال اس طراں اس طراں واقعہ ہویا۔ ٹائر پنچیر ہوئی یا، تے او اتنا زیادہ <hesitation> او چیز نے سی کے ، مطلب کے، فیر وی ایک ڈر دل اے پئی گچھنا، بندہ جس ٹائم سنی گچھنا کے اسساں نال اے واقعہ ہوآ، اسساں نال او واقعہ ہوآ۔ او سنی نکلنا اسکی پتہ لئی گچھنا جی کے واقعہ اسساں نال اے کم ہوئی گیسی، یا مطلب ذہن اچ ایک وہیم آ گچھنا گمان آ گچھنا کے اے را یو ہوئی نا گچھے۔ کیاں کے انسان اے، انسان ایک بزدل چیز دی بہت بڑی، حلانکہ اس کی اللہ تعلی اشرف المخلوقات بنایا مگر اے بہت ہی بزدل مطلب میں آخنیاں ، اسساں بوؤں بزدل جیے لوگ ہیں اسساں پہلے چیزاں کی پتہ ہونا کہ اسساں یارا اے ہوئی گیسی سڈے نال۔ تے واقعی او سڈے نال ہونا ہونا۔ ہن ساڑے وچ اک جاکت اے او اسساں کی اوتھے پہنچی جس ٹائم نیلم جدوں او پہنچیا تے اس پہنچی دسیا کے میں زہن سوچیا سا کے جلنے ٹائر نا پنکچر ہوئی گچھے تے اے واقعی اسنا اے کم واہ۔ اگر تساں اعتبار نیا کرنے او تساں وی اے چیز کری تے تکی کھنو۔ جس زہناں اچ سوچ سو نا اس کم کی ہونا ای ہونا اے جو مرضی تساں کی کری کنوں۔ اچھا! اتھے پھر اسساں لدیاں، اسٹپنی وغیرہ لائی ٹائر شائر چھڑایا ٹائر شائر چاڑ کے تھوڑا جیا آگے نکلے گیاں۔ تھوڑا جیا آگّے گیاں تے اسسی بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آیے، بڑی سبزہ، مطلب پچھلی چیز پلہی گیاں کسے نال کے واہ۔ صبح نا ٹیم سا پہلا پہلا سفر سا نیلم نا، کیاں کے اسساں گئے نے سیاں استو پہلے، پہلا پہلا سفر سا نیلم نا، دوستاں نال مطلب کے استاں پہلے بندہ فیملی والے نال مامو چاچو رشتے دار ہیں، اننا نال کدھا نا کدھے پہرن چلا ای گچھنا، فیملی گیدرنگ اس طراں نی ہوئی، فیملی نال تساں اپنے خاندان کی اٹیچ ای اس طراں نال ہونا کی بندہ تساں کی دسی نا سکنا۔ کیاں نے خونی رشتے ہونے خون جد ٹائم تساں نا خون ہوئی گچھے زرد، پتلا ہوئی گچھے نا او فیر خونی رشتے اچ جیڑا نا پہر پیار نی رہنا مگر الحمداللہ، ساڑا خونی رشتہ حلیں جیاں اسے طرح مضبوط آ۔ ہن آساں جیڑے چار دوست زیاں اسساں سوچیا سا کہ اسساں گچھی اے کرنا او کرنا، اتنے تھیڑے ٹور مارنا اتنے تھیڑے رہنا اتھے، اتنے تھڑے اپ کی وی سیروتفریح مگن رکھنا۔ اسساں نکلی گیاں۔ اسساں کے کیا اسساں بڑی پیاری پیاری چیزاں آسیں اتھے تکنی کی لبیاں۔ اسساں اتھاں جدوں تکیا اسساں کی اندرو ہور ہیک قسم نا مطلب اندروں پھٹے آں اسساں آخیا ہیرا، اتنیاں سوہنیاں جگہ ای مزید آگے گچھنے آں تے کے جگہ ہوسیں، اسساں مزید تھوڑا آگے تک گے آں۔ اتتا بوؤں مزے نی جگہ سیاں۔ ہن میں تساں کی دسناں آ کے ہوٹل آلا پارٹ کے ہووا۔ اسساں ہیک ہوٹل اپر روکیاں۔ اسساں ہیک ہوٹل اپر روکیاں تے او ہوٹل تھوڑا دورسا، ہوٹل آلے ساڑے نال کیتا اس طرح کے، ہوٹل آلے آخیا اسساں کے اسساں کی دو کڑاہیاں چائے دے۔ ٹھیک ہوئیا، دو کڑھیاں بکرے نیا، بکرے نیا جس ٹیم کڑاہیاں تساں آخسو تے بندہ وی زہن اچ سو چسی کے ہاں، کوئی امیر کمیر بندے ہیں، تھوڑا جیا اننا نا بل نظام ہے۔ ٹھیک ہوئی یا؟ او بندہ نے ذہن اچ سوچ آ گچھنی کے کہاں کے پنجھ انگلیاں برابر نی ہونیاں ہر انسان برابر نی ہونا اس کیتا اس طرح کے اس اسساں کی جیڑا کے بکرے نی بکرے نی کڑاہیا ں یا، اس اسساں نہ جیڑا اسساں اسکی دسیا اساں جیڑا کھانا پینا کرنا سا اسساں ٹکر پانی کرنا سا اسساں اسکے دسیا پھوک لئی سی شدید اس تو پہلے سفراں چوں اس تو پہلے کوئی دو منٹ چار منٹ کھلدے آں کوئی چا بسکٹ کندھے بوتل کندھی کوئی پاپڑ شاپڑ اے جیہڑے بچے کھانے اس وی بچے ای آں پاپڑ شاپڑ کندھے مطلب اس چیزاں اسساں شعور دیتا اسساں سیرو تفریح ہیک ایسے راہ اپر بے کے جس طرح کسا وی نی کیتی ہووے ہر ہیک الگ طریقے نال اسساں اسکی انجوائے کیتا۔ انجوائے لفظ میں اس کری وچ استعمال کرنا پیاں کیاں کے وچ لوکاں نوں پٹھواری نی سمجھ اچھنی پر اسساں اس چیزاں کی ریپریزینٹ کرنے پئے آں، اس چیزاں کی ریپریزینٹ کرنے نی گلاں اسساں کی اے وچ ہلکا پھلکا ٹچ دینا پینا، اسساں جس ویلے اس ہوٹل آلے کی آرڈر دیتا اسساں سوچیا کے بل کوئی تگڑی سامئی اے، اسساں اتھو ںکلدے اے جس ٹائم آرڈر اسکا دسسی کے ساڑے واسطے بکرے نی دو کڑاہایاں کرساں اس نی اپنی طرفوں پوری کوشش کی تی ہوسی اسساں اپنی طرفوں چنگی اسساں دینے نی کوشش کیتی مگر اسساں ذائقہ نی شاہد پسند آیا اس باہر نکلی گئے پار اسساں کھلدے سے پار دریا سا دریا نا نظارہ کندا اسساں فیر شگل میلا لایا جس طرح جاکت لانے شگل میلا، اسساں اپنیاں تصویراں فوٹواں چھکی تو بعد وڈیو بنائی سہنے طریقے نال بیٹھیاں اچھی اندر۔ اندر اچھی بیٹھاں تے! ہن حقیقت تُساں کی پتہ ہونا تُساں وی کھانے پینے آلے بندے او، تُساں وی اگّے پیچھے نکلنے ہوسو سیر و تفریح پتہ ہوسی ہوٹلا آلیاں کی کہ بل دینے بکریاں نا ریٹ کہ چلنا، ککڑیاں نہ ریٹ کہ چلنا، ککڑاں نہ ریٹ کہ چلنا، منجی نہ ریٹ کہ چلنا، گائ نہ ریٹ کہ چلنا مطلب ہر چیز نہ اک الگ ریٹ ہونا۔ ہن اساں اُدر روٹی شوٹی کھائی سٹھی۔ روٹی شوٹی کھائی رے آں، اساں اُسکی آخیاں سیاں ادیاں کڑاہیاں دو بکرے نیاں ادیاں کڑاہیاں کرنا چڑ ادا ادا کلو آلیاں۔ جِس ٹیم اساں روٹی شوتی کھائی رے آں بچے آنی بل ماریا اے ٹیبلا پرڈز کری تہ۔ بلا کی کھولیا بلا کی تکیا اساں سراں اپر ہاتھ رکھی کندے اساں اے اِس توں پہلے یا تہ بسملہ ساڈے کولوں کرن آ، یا تہ فر اِس کول کوئی ہور آیا کوئی نئ ہونا تہ یہ فر کوئی اچھن نئ آیا۔ ہویا اس طرح کہ اُس جنے بچّے بل بنایا سہ ستارہ ہزار آٹھ سو روپیہ، ستارہ ہزار آٹھ سو روپیہ بل ایک بندہ دماغ کی ہاتھ مارو ووئے اِتنا پیسہ کس طرح بندہ بنائی سکنا، دو گنی اساں اُسکی آخیا سان توں کتّا کے آ تہ اساں تو گھندا کیا، اُس جنے بچّے سٹارٹ کرنا شروع کیتا جی بکرا، ٹماٹر، پیاز، کھیرے، مولی، گاجر مطلب اُس ہر چیز گنائی سٹی دہی اُس اِتنا تک گنایا کہ جیڑا اساں نمک دو واری اُس اچ بایا نہ لون جسکی آخنے، ساڈی زباناں اچ اِسکی لون آخیا گشنہ، جیڑا لون اسیاں دو واری چھنڈوریا نہ اُس پر اُس او وی گِنتا ماڑے خیال اچ۔ بڑا عجیب جیا کرنا پیا سہ ہن اساں کی دینے پیس اتھاں پیسے، اساں اُسکی پیسے دیتے، پیسے دیتے اساں اُسکی او اساں اُسنی ایک ویڈیو بنائی کہ تواڑا جیڑا نہ اس ہوٹلا کی اساں اے کرساں او کرساں۔ اُس توں اے ڈری جھکی نہ اساں کی کچھ پیسے مُڑی چائی دیتے۔ اساں کی اُس پانچ ایک ہزار روپے موڑی چائی دیتے، اُس سان آخیا جی میں وی کوئی ملازم آں تکاں کرناں۔ تے ساڑے جیڑا تہ بندے اناں اساں کی دسیا کہ کوئی بندہ اچّھا اُسنے نال تہ پر تُساں جیڑا تہ مِکی دسّے ہو اے آ تے فلاں اے ڈھمکان اے۔ اُس اساں کی دسیا اساں کی کہ اُسکی اپنا مطلب نا کوئی اک دو بندے ایسے سے جیڑے سرکاری ڈالے نال چنگے ادارے نال جیڑا نہ پے او شوروغل مشہور سے اوناں اِس طرح کیتا کہ ڈرایا دھمکایا اُسکی تھوڑا جیا مطلب کیتا کہ اِس طرح کس طرح بنایا کہ تُسی لوٹنے او عوام کی تُساں عوام نال ای کرنے او۔ چلو جی اساں اُسکی ادا کری نِکلی گئے آں اساں اُسکی جمع کروائی پیسے اُسنے، نِکلی گئے آں۔ اچّھا ساڑا گشنہ ہوا جی نیلم اک ہوٹل ایک آ اُس ہوٹل نام اے ذہنے نی اشنا پیا، اوتھے گئے آں جِس ٹیم تہ اتھا اساں بیٹھے آں تہ اساں کی جیڑا تہ اُسنے نال اساں گل بل کتي کہ بھائی کہ حال آ ٹھیک ایو خیر ای خیریت ای۔ تُساں نہ اِک اساں کی جیڑا نہ کوٹھے چائنا کوتا اساں آخنے جی کمرے کی ٹھیک ہوئی گیا۔ اُسکی روم وی آخیا گشنہ زباناں اچ انگلش تہ اردو اچ اخیا گشنہ کمرہ تہ ساڈی زبان اچ اِسکی آخیا گشنہ کوٹھا۔ اساں اُسکی اخیا جی اساں کی ایک چائنا جی کوٹھا تُساں نا، جِس اچ اساں چار جاکت ریساں، اُس نہ پہلا سوال اے سہ کہ جی تکی علیحدہ علیحدہ کوٹھا چائنا؟ اساں اخیا نئ، ساڈے کول پیسے کوئی نی اتنے غریب مزدور بندے آں، اساں کی جیڑا اخنا کہ تہ توں اک اِکّے کوٹھا دے تہ اُسا وِچ اساں سارے رئی گنساں، کیونکہ اساں اپنی جیب وی تکنی سی اساں کوئی پانچ چھ جنے اوتھے جیڑا رہنا بینا کھانا پینا سب کج کرنا سہ۔ تہ تُساں نوں پتہ جی علیحدہ علیحدہ۔ اے اُس کمرے ہور علیحدہ علیحدہ تُساں نا سیٹپ وے مطلب کہ علیحدہ علیحدہ بیٹھے کھلتے ہو تہ فر اُس طرح تُساں نہ شغل میلہ نی لئی سکنا۔ اساں شغل میلہ لایا جی علیحدہ علیحدہ نی اِکے کمرے اچ بیٹھ اُس اچ رہے آں کوٹھے اچ۔ اوتھے ای جیڑا تہ اساں شغل میلہ لایا، شغل میلہ لئی اساں نکلتے آں فر رات پئی گیسی کیونکہ سفر وی سہ راتی نکلتا میں بلکہ کلّا گیاں۔ میں اوتھوں نکلتاں باقی ترے اوتھے کھلتے، میں نکلتاں تھلے بازاراں اچوں کوئی چیزاں گھنیاں کوئی راتی کھانے پینے واسطے۔ آلا اناں اوتریاں کی میں چھوڑی تہ آیاں میں بییو تہ گپ شپ لاؤ، میں چھوڑی تہ تھوڑی دیر باہر ایاں واں اک فون کرنا سہ مکی جیڑا تہ فون کرنا بہت ضروری سہ میں آخیا جی میں فون کرساں اُس توں بعد میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لئی گشی۔ ہن اناں کی میں چھوڑی گیاں مکی کہ پتہ سہ او نیستی نے مارے۔ او نیستی نے مارے اوتھے جوں میں واپس مُوڑی تہ گیاں جِس ٹیم میں اوتھے پہنچایاں ای آں کمرے اچ بیٹھے ای اندر گچھی دروازہ کھولے کہ دیکھینا تے اے گننا۔ اگّے ترے نے ترے سُتے۔ کھاڈ کھلے کتے لتان لمیاریاں سُتے۔ میں بڑا پریشان واں۔ میں اخیا جی، کہ بنانے پے جی کس طرح سوئی گئے اِتنا، اک ای دے تہ ماریاں ٹنگے پرلت، میں اخیا آٹھ۔ کہ وا تُساں کی پھرن تورن آیا یہ نیندراں پوریاں کرن آیاں۔ اے جی اے ہے جی او ہے تہ فلانہ ڈھمکاناں، میں اخیا اے وہ فلانہ ڈھمکاناں نی، مکی دسسو کہ کرنا چاہنے او تُساں، پھرنا ترنا چاہنے او یہ تے سینا چاہنے او۔ اوناں اخیا جی اساں کی ہن جیڑا تہ آرام کرن دے کیونکہ اِتنا اساں لمبا جیڑا تہ پیندا کٹی تہ آیاں ہن پینڈا۔ تساں کی پتہ کہ پیندا کٹنا بُو اوکھی گل ای، ہن جس ٹیم اساں پیندا کٹی تہ کورے گشنے آں تہ ساڑے پہلے اناں کی یرا اساں تھوڑی دیر کھلی نا تہ اپنے جسمے کی حرکت دیئا، اپنے جسمے کی جیڑا نہ تھوڑا نا تھوڑی دیر اس کی سکونے نال چھوڑیا، سکون کرن اساں لیٹے آں، او جوئ سُتے اکیا، میں اناں تریا کی ٹھالیا، ٹھالی اناں کی مطلب کہ اساں کی جو کچھ آندے ٹکڑ پانی کرنے ماریا اساں او کیتا، اسا کری تہ سوہنے طریقے نال اساں بیئ گۓ آں ایک جا، بیٹھے آں، گپ شپ ہلکی جی لائ تہ نال ای فرتکاں تہ فر او اک واسیاں مارے اک نہ جیڑا تہ بلکل موا اپروں آخنے آں کہ اڑنی سی سرطی کے اس پھرن تورن آیا یا اس کوئی گل کرنی، نہیں، اس نے آخیا کہ مطلب اُس اخیا میں سینا ہی سینا، او سوئ گیا، او جس ٹائم سُتا، نال ہی دوے پائی صاحب اٹھے، اناں دستی باہر سردی سی، برف وی پئ وی سی ہلکی ہلکی، اناں آخیا جی ہاں، ماڑے کول نہیں جانا ہونا، میں وی سیساں، میں اخیا تو وی سئ رو، تریا جیڑا بچارا ماڑے نال بندہ، میں تو تُساں کی پتہ جلبوتھر جیا بندہ ماڑے کول نہ سین ہوے، نہ او بندہ پھرن تورن گشنہ اوتھے بندہ نوی نوی جا تکنا، نوے نوے لوگ تکنا، نویاں نویاں چیزاں تکنا، جس ٹائم وہ تکنا کہ واقعی عوام بڑی پیاری ہے، عوام نے نال شوروغل، ایتھاں اساں سب کچھ کری سکنے آں، او اس کی اندروں اک اور مطلب کہ پیدا ہونا، اس کی چاہ پیدا ہونا کہ واقعی ہاں او کری سکناں، ہن اتھاں نہ بزار سا، اتھا عوام تھئ سی، اتھا لوگ پھرن تورن آئے سے. میں تریئے گیا تو جلسیں بار آ ناں؟ نہیں جی میں نیندرآئی، میں اخیا ہالا سیو مرو۔ میں تہ جلیاں وا باہر۔ میں وی چکیا بھائی سرویس نہ سے بوٹ۔ سرویس نہ بوٹاں کیتے تسمے ٹیٹ۔ رکھی چادر موںڈے پر۔ مسواک بایا دنداں اچ۔ موۓ اچ بائی سوہنے طریقے نال ٹوپی رکھی سرا پر۔ اللہ کی یاد کرنا سڑھیاں ٹپاں تہ لئ گیاں۔ لئ گیاں راتی تقریباً کوئی نو ساڑھے نو دس نا ٹائم سا۔ مطلب کی شارٹ شارٹ گل اس طرح بانا پے کہ اس طرح اگر بیان کرنا سٹارٹ کریاں تہ تُساں جیڑا بوں ٹائم لگی گیسی۔ اچھا نی لئ گیاں میں تھلے میں تھلے جس ٹائم لئی گیاں تہ یقین منو کہ اوۓ ہوۓ ہوۓ ہوۓ نہ پوچھو ماڑے کولوں۔ پار سامنے دریاں نہ پانی کرنا لچ لچ ادھی رات ادھر لیٹاں لگیاں ہویاں۔ لیٹاں پین پانیا اوپر سوہنہ نظارے۔ اے سوہنے پھول چتر بوٹے۔ نال ای سوہنے سوہنے لوگ۔ آگ بلے بی جسکی آخنے بان فائر۔ ساڈے پاسے اسکی آخنے مچ۔ مچ بلن پے۔ ٹھیک ہوئی گیا۔ مچ بلن پہ تہ اتنی مزے مزے نی او۔ تھے جگہ تہ اتنے سوہنے سوہنے لوگ۔ اے چادراں پیاں۔ بارف پینی ٹکو ٹک اوپر وازاں اشنیاں ٹک ٹک نیاں۔ ہن اتھا جو ہی باہر تھلے لتھاں تھوڑی دیری بعد کوئی موسم اخیا نہیں۔ تُساں کی اساں سکون نہ کرن دینے پھرن نہ دینے۔ ہن او ترے کرنے سہ سکون۔ یار اور نکلتے سے پھرن۔ جس ٹائم اس موسمے اپنا جیڑا تہ رُخ بدلیا۔ اُس رُخ اس طرح بدلیا کہ ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہوئی پی۔ بارش جس ٹائم سٹارٹ ہوئی تہ سن کی مِکی اور چل اچھن پی۔ میں سوہنے طریقے نال کھایا موٹا۔ ہن موٹا میں تُساں کی دسی نہ سکنا موٹا ہونا کہ آ۔ میں سنیا سی کہ نال جیڑے اس چیزاں نال فلٹر نال تعلق رکھنے ہونے بہتر پتہ ہوسی موٹا ہے کشنی جی سگرٹہ کی۔ میں سوہنے طریقے نال لایا سگرٹ ٹھیک ہوئی گیا اتھوں گھینی کیونکہ اساں اتنا زیادہ پینے شینے کوئی نہ پرجس ٹیم بندہ باہر نکلتا ہوے نا تو او اے چاہناں اوناں کہ گھرے نیاں پریشانیاں کولوں باقی دنیا نی پریشانیاں کولوں دور کوئی ایسی جا پر گچھے جیتھا او سکونے نال اپنی چیزہ اپنی زندگی کی ایک موضوع پر آنی اس کی جیڑا ہے نہ ٹائم دے سکے۔ میں اپنے آپے کی ٹائم دینا سا، میں سارا کچھ بھلی گیاں کہ یرا زندگی اچ اے وی چلنا زندگی اچ اووی چلنا۔ فر مکی اے فکر پہ گی کہ باقی ترے ماڑے نال کیاں نئ ہن باقی ترے ماڑے نال ہون میں یو اور مزہ اچھے آ۔ چلو جی خیر کرنیاں کرنیاں کرنیاں میں چار پانچ گھنٹے پکھتاۓ راتی دو نہ ٹیم ہوئی گیا راتی دو ایک بجے میں واپس آیا کمرے اچ دکھاں تہ سُتے ہالے وی۔ ہالے وی سُتے۔ ہن میں اناں کی اٹھالنا سا، میں اناں اٹھالنا جے گپ شپ لیا تُساں ٹائم گزاریا۔ اناں آخیا جی کہ واہ نہیں اساں نہیں اٹھنا اساں گھر صبح اٹھساں تہ اگّے اپنے جیڑا راہ پر گامزن ہوساں۔ میں اخیا ٹھیک ہے، میں تُساں نی گلاں کی غور فکر کرنا۔ غور فکر اس طرح کرنا کہ ہن اگر او نہ اٹھن نہ تہ میں کور کلّا گچھی نہ سکنا۔ نہ ماڑے کول گڈی چلان ہوے نہ ماڑے کی کوساں چیزاں نہ پتہ کہ اناں اچوں اک جا کت آ جسکی ہر چیزاں نا پتہ سہ۔ ہن اس کیتا اے آ کہ او تھوڑی دیری بعد مطلب کے پانچ ساڑھے پانچ بجے نال اٹھی کھلتا۔ میں موبائلا کی استعمال کرنا پیساں، موبائل استعمال کرنے کرنے ہلکی جی کوکھی آئی پر میں اخیا چھوڑو کوکھی کی خیرای ہن اکّہ واری سیساں اساں ہن ہوا اِس طرح کہ اساں اگلے ناں فون شون ماری پتہ کیتے اٹھے آں ہوٹلاں اچ پر فون ماری پتہ کیتے اِس جگہ کتھاں اے اناں نہ سیزن ہونا۔ او سیزناں اچ اگر نا کما سن تہ اوناں نہ سیزناں توں بغیر نظام نی چلنا۔ لوگ بہت زیادہ گشنے اوتھے اشنے گشنے پھرنے ترنے۔ ہن اساں اوتھے فون شون ماری پتہ کیتا اساں نی بدقسمتی اے کہ اسی کی اتھے کسا کی ہوٹلا اچ جیڑا ہے نہ تہ کمرہ نی لبّا۔ لیکن اس کمرے نہ بھی ٹھیک ٹاک رینٹ اساں دیتا سا اناں کی۔ اساں انہاں کی اس کمرہ کرائے حل جیڑا پندرہ ہزار رپیہ دیتا سا۔ پندرہ ہزار رپیہ اس طریقے نال دیتا تھا کہ اساں ترے دیھاڑے اوتھے سٹے کیتا سا، پانچ ہزار رپیہ ایک دیھاڑے نہ اناں کیندا سا۔ ایک راتی نہ ہونا، او اوتھے راتی نہ سین ہونا۔ پانچ ہزار رپیہ ایک راتی نے دیھاڑی نہ الگ سین ہونا۔ اساں ٹوٹل اُسکی پندرہ ہزار روپیہ دیتا سہ، کیونکہ اساں دو دیھاڑے اوتھاںرئے آں سیاں۔ دیھاڑ رات ملائ تہ اُس اساں کی جیڑا بو چھوڑی چڑھائے تہ اُس اساں کی کری دیتا سا۔ ہن اگہ اساں اناں کی دسیعا وی اے کہ اساں تُساں کی اتنے چائدے ساں۔ اساں تُساں جگہ زیادہ خوبصورت ای۔ اس جاگ کی آخیا گشنہ ارن کیل۔ ٹھیک ہوئ گیا ارن کیل بہت خوبصورت جگہ ای تہ بڑا اتھے مزے مزے نی جڑا اوتھا نظارے اتھے چیراتھے لفٹ ای ایک جس لفٹا نی ویڈیو شاید تُساں تکیاں ہوسن کیونکہ اکثر ہن آج کل نے لوگ اتھے گشنے ویڈیو وغیرہ بنانے سہ۔ اگر سرچ کرنے نہ تو اس کی سرچ کرسواو چیزاں تُساں کی اور مزید اندر پیدا کرسن جذبہ پیدا کرسن کہ واقعی اس کی تکو۔ اوتھے لفٹ ای اور وی بڑے تہ مزے نے نظارے. ٹھیک ہے عاری نے سے پوچھ اُساں اتھے کوئی کمرہ شمرا کوئی نئی لبھا اسی فون پتہ مطلب پتہ کیتا فون شون اتے کوئی کوٹھا لبھی گئی سی یا کی کوئی نئی اُنا جی آسان کی صاف چٹیاں لفظاں چھ انکار کی اُنا اکھیا نئی ، پاویں تُسان لکھ دیو پاویں پنجا ہزار دیو پاویں تری ہزار دیو اُنا لُوکاں اساں کی پہلے نے پیسے دتّے ہوئے نے چار چار پنج پنج دہاڑے پہلے اُنّا آسان کی پیسے دتّے ہوئے ، اُنا اساں کی اکھیہ کہ اے ساڈے واسطے رکھی چڈیو کیوں کی اتھاں اک نظام اے اُنا دا کی اتتھان لوگ اک طریقے کار نال چلنے، ہون تُساں او تُسان اچنے او تُساں مئی کول چیز رکھوائی گچھنے او بیانا دے کے جاؤ ، بیانا اتھے دتا اُنا، اُنا بیانا دِتّا ،اُنّا بیانہ اس طریقے نال دِتّا اُنا اے جی کہ اے پکڑو بیانا اپنا ٹھیک ہوئی گیا تے کرو توساں جّیرڑا تے اس چیز دا کرو کرو اس طرح کی کرو اساں اُتاں اپنا اک الگ قسم نا اتھاں سوچاں چہ پئی گئے آں اے کی کرییے یارا > اُساں اساں کی کوئی کمرہ نا لبھا کوٹھا نا لبھا تے اساں کہڑے پاسے گیساں رات برف پینی ،بادل لئی پینا بادل ہن پتا توساں کی بادل جس ٹائم لہورنا طے بدلاں نی چیز اے ہونی کے بادل توسااں کی حالی جہرا نا ایک او چیز آگئی توساں کی اُس اِچ ایسا مشکور کری چھڈنا، اس کی ایسا توساں نے نال اٹیچ کری چھڈنا ، اس کی ایسا تُسا نال اندر مطلب وچ کھوبی غچنا، اور ایسا خوبی غچنا نا کی تُساں انائی کی واقعی نا باؤں ایک قسم نا موسم اس چیزاں نا -صوراتحال ایسی ہو گئی کے موسم ایسے طریقے نآل ہو گئی پھراں ٹوراں اے کراں یا او کراں ہون آساں کی اُتھے چیز چائی نی سی اپنی جِہرڑا اپنے آپ اے کی جانا اے اک شورو غل اچ ایک مستی چ اس کی بارنا ای کسے طریقے نالِ بنریے یارا ہوں -آساں اُتھوں شادرا سو، اُننا نال رابطے کرنا سٹارٹ کیتے نئی لبھے خیر ، صبح ہوئی گئی، صبح ساڑھے ست اک وجے اٹھے جاکت واقات آساں اٹھے اں ، آساں اٹھے ساتھ ہی جہرڑا پِہلاں جس طرح گراں چ ہوندا پہلا پراٹھا ، آسان کوئی اچھی ہوٹل لی ہاں پہلا دے نا پراٹھے ، نال دے آساں چاہ، نال چآئیدے آنڈے ، انڈے، ابلے وے ، ابلے انڈے آسان کھادے کیوں کہ سردی سی، ابلے وے انڈے شندے کھادے نال جہڑا تے دوے ہونے ، او جھرررا، توساں نے لفظاان وِچ کے آیا گشنا > الفاظ کی ادا کرنے کا طریقہ نی اچنا آملیٹ ، ایا کج آیا گشنا ٹھیک ہے اثان کی تے آیا گشنا تَوے الا انڈا، ٹھیک ہوئی گیا، توے الا انڈہ پیازاں الا انڈا اس کی آیا گشنا او انا جس ٹائم اس بنائے دتے کھادے پیتے ،آساں کھادے پیتے کھائے پیے مچھاں کو رت ماری سوہنرڑے طریقے نال آئے آں ، بوٹ چھکے ٹوپیاں چھکیاں لائییاں کوٹیاں ، کوٹیاں تے چادراں رکھی ، سوہنرڑے طریقے نال گڈی کو مارا سلف تے چلے گئے آں کیل، ارنگ ، ارنگ جِس ٹائم اسی پہنچے آں جوُلنے آں شغل میلا ،اے وو ،گند بلا ، جو مطلب ہوئی سگنا ساڈے کولوں اساں کیتا۔ آساں اُدے جس ٹائم تک پہنچے آں ،پہنچی گئی آں کہ یقین منّو یقین منو جا نا کوئی نظارہ ہی ہور سا ۔ باقی جا پچھلی جا آسی تکنے آں اس جا جس ٹائم پہنچے آں نا اوئے ہوئے میں تُوسا کے دساں پانی او لہراں چھل چھل لچھے مارنا پانی لہنا پیا پہاڑاں اوپروں، پانی تخیّا اتنا سوہنرڑا پانی یقین منو پیتا تے سواد ہی آگیا، او سواد آیا کے مین تُوسا کی نئی دَس سگنا۔ پانی شانی پی ریاں اتھے پہنچے آں پانی شانی پیتا پار ہی نظر پائی طے ہِیک جہرڑآ اکھدے آ چاچا اوری کھلتے سی جُہڑے بننے پئے سی پکوریاں۔ آساں اُونا کولوں گشی گھنی اں پکوڑیاں۔ پکوڑیاں گھنیاں آساں انا کولوں پوچھیا جس طرح کی جہری لفٹ اے لفٹ اوراں نا راہ کیہڑا۔ انا چاچا اوری لفٹاں نا راہ کہڑا اُونا چاچا نے لفٹاں نا راہ تر پائے آں ۔ آسان لفٹاں آلے راہے تے بائے آں جس ٹائم تے اتھاں گئے آں بھائی صاحب اتھے ساڈے نال آئے اوہا گل اشنی کے زنانہ فرد سے اے ڈر پائی سی کے اے نا ہوئی گاشیا او نا ہوئی گاشیا ، وچوں دو جاکتاں انکار کری چوڑیا آساں نا بیہڑاں اے۔ سچی پوچھو تا مجھ وی ڈر اندروں لگنا سا ، پر میں اس توں پہلے ایک واری ہور اِتھےآئے ہُوسن اپنے مامُو اوری نال ماڑے مامو سے اُونا دو دوست ترے دوست سے ، ٹھیک ہے، اُنا نا ناں وی گِھنّانا چونا اِشفاق سا ، احتشام مامو سے ، اور اس توں باد نومی بھائی سے طیب بھائی سے آسان پنج بندے اس توں پہلے ہوئی کے آئے ہوئے سے ۔ میں تُوسا دساں او فیملی ٹور سا ساڈا ، او فیملی سی تقریب سی آسان اس فیملی دی تقریبا تے گئے سیاں ۔ آساں اپنے آپ بھائی کہ مطلب کے دنیا داری تو دور کرن پھرن تُرن گئے سے ۔ ہون اینا دوییں جنڑیاں چھوڑ دیتا دل، میرے تو پوچھو میرے دل ڈر لگنا سا ، بندے ہر بندے آں ڈر لگنا پرے کی جیڑا اساں نے وِچ سہ جیڑا اُس ٹیم نی سہ لینے ٹائر بدلانے آں، اُس جیڑا اخنا سہ آخے میں پیسے چائی دِتّے، اُس اُدر اُس لفٹ آلے کی پیسے چائی دتے کہ کرانں مجبوری سی اساں کی بینا پیا، اساں کی بینا پیا اساں بیٹھے آں، بے ای رے آں تہ اساں نہ جِس ٹیم پار سمجھ چھڑی گئے آں، یقین منو جیڑے نظارے میں تُساں کی دسنا کہ، مسئلہ تُساں کی میں اگلا دسنا کہ ہوا کیا، اساں کول اِک آئی فون سہ۔ اُس آئی فون نل ہوا کیا۔ ہن اساں تصویراں وڈیوز ساریاں کج بنائیاں اوتھے بڑا ای یقین منو عیاشی ماری۔ عیاشی یوشی مارس نہ مغرب نماشاں نیاں آزاناں ہونیاں پیاں سیاں۔ نماشان نیاں آزاناں توں جیڑا اخناں فوری بعد ای اساں پہنچی آئے آں۔ اساں جِس ٹیم نماشاں نی آزاناں توں فوری بعد اتھاں پہنچی آں واپس آئے آں، جِس ٹیم اساں ا ھی تہ بیٹھے آں تہ اساں آخیا کہ چلو ہن باہر بازار بیٹھے آں، اساں اخیا جی چلو ہن اساں جلنے آں۔ اساں ہن نال ای جلنے آں اپنے کوٹھے جلنے آں اتھو جیا اپنے آپے کی مطلب کہ سکون دینے آں، اساں سکون دینے نی گل اساں گئے آں تہ او بارش لگی سی ہلکی ہلکی تہ جِس ٹیم اساں اتھوں نکلتے آں، اساں اوتھوں نکلتے آں تہ اچھی باہر بیٹھے آں کیونکہ پل سہ پل تپی پار شاہدرہ گشنہ پینا اساں اُتھے بیٹھے آں جوں ای، بے ای رہے آں تہ اساں اخیا جی چلو ہن اٹھیے ٹریے پِھریے تہ گپ لئی اے۔ ہن ہوا اِس طریقے نال کہ اساں نکلتے ساں تہ گڈی سی, پر ہونا نہ اندر انسان نے یرا اے وی بنائی کنیا او وی بنائی کنیا فلانا وی کری کہ ڈھمکانا وی کری کنیا ۔ ہن اُس گڈی اُس پلا اپروں اک گڈی آر ہونی اک پار ہونی، اُنا نے آسے پاسے کھلتے ہونے فوجی، ہن اساں فوجی کی دسیا کہ اساں اِس پر کھلی بنانی اے تصویراں جلنے وقت اساں کیاں نی سہ دسیا کیونکہ راتی نہ ٹیم سہ، اناں ساری چیکنگ شیکینک كیتی اناں اساں کی تکیا سونیا کوئی مطلب کہ اور بندے تہ نی اناں جِس ٹیم تکیا کہ سیروتفریح کرنے آلے بندے اے اساں فر اُس ٹیم اناں اساں کی گشنے کی اِجازت چائی دتی۔ ہن جِس ٹیم اناں کی پتہ سہ اسی آئے وے آں اناں فر اساں کی پُچھیا دو منٹ بیٹھے کھلتے اناں نال سلام دعا كتی ہاسا کھیڈا کیتا۔ اساں جِس ٹیم اتھوں نکلتے آں، اساں نِکلی ریاں اسی وی پتہ لایا اوتھے پُلے پر امآیاں پلّے پر گڈی کھلاری پُلا پر گڈی کھلارس تصویراں بنانیا۔ تصویراں بنانے بنانے اک دم پاروں جیڑا تہ ایک ٹویوٹا چھڑی گیا. پاروں ٹویوٹا چڑییا فوجی اخیا سی اِسنی آواز ماری اس اشارہ ماریا، اشارہ ماریا کہ آ گچھو، اِتنی دیراچ اساں ہالے دوئے تہ آئے نساں، اساں ارنکیل پھیری تہ آئے وے سیاں۔ ہن اک بندہ سہ جِس کول سہ موبائل آئی فون، اسنا جیڑا تہ وائس اک منتظر پہلے اک بھائی را نال ای اے ڈسکس کرنا پیسا کہ اے ساڈے نال واقعہ ہوا سہ۔ ٹھیک ہوئی گیا۔ تہ ہوا اِس طرح کہ اساں جِس ٹیم اتھاں کھلتے سیاں اُس اشارہ کیتا جلدی جلدی اچ کی کریا او سواریاں آلا ٹویوٹا سہ او سواریاں پار کھڑنیاں سی راہ رونیاں سیاں۔ تہ اناں نے نال تہ او جِس ٹیم تُساں نا كرسو او ساڈے نال تہ او نی سہ کرنے۔ اساں ایک دم بے نیاں، او بچارے دستی دستی جگہ بنانے سائڈ نا او گڈی اِس طریقے نال کھلاری سی کہ بلکل دریا سہ۔ دریا بلکل نال ای او پل جیا بنتا سہ اُپر سہ، ٹھیک ہے تھلے دریا جلنا پے سہ۔ او اک دم ای جیڑا اے اُس میرا پتلونی جی لائی وی سی اُس پتلونی چھکی سی جیڑا بانا میں اک دم اُسنے ہتھاں چوں سلپ ہویا سدّا گچھی لایا وِچ دریائے نے، ساڈی ساری محنت ساڈی سارا کچھ اُسنے پھیری گیا۔ یقین منو اتنا اتنی اسی چیزاں اساں اُسکی بنائیاں سیاں ویڈیو بنائیاں سیاں تصویراں چھکیاں سیاں، اساں اُسکی بڑا ای یادگار طریقے یادگار ہونے نہ اسی اُسکی یادگار رکھیا سہ، کہ اساں نال اے واقعے ہوئے اساں میں تُساں کی دسیا کہ او ٹائر پنکچرے آلا واقعہ جیڑا تہ او اندروں بئی تہ ویڈیو بنان اساں چارے لئی نا سکنے پے ساں دلاں اچ ڈر آ اے آ وہ آ، شیراں نی کہانی آ چیتے نی کہانی اے، اے اساں اُتھے او دسنا پیسا۔ مطلب کہ اساں اک ولوگ ٹیپ نا بلاگ ٹیپ نا بنانے پے سیاں اس وِچ۔ او جیڑا تہ اک دم جِس ٹیم پوڑیاں گچھی لے آیا ساڈے تہ ہوش اُڈری گئے تھے حواس نال۔ کہنی واہ، ہک دم ای جِس ٹیم تُساں نو چنگا بھلا نقصان ہوئی گیا تُساں کی بہتر پتہ ہوسی کہ کتنا مہنگا۔ او اک ایسا ماڈل سہ او آنے آلا اُس ٹیم بادشاہ ماڈل سہ کچھ ٹیم پہلے نی گل ای ڈیڑھ اک سالے پچھاں گچھو ڈیڑھ اِک سال نال اے واقعہ ہویا۔ اُس اِس ٹیم ماڑا او جیڑا سنگی دوست اے او باہر بیٹھے، باہر مالکاں اچ۔ ہن وہ واقعہ جِس اساں نال ٹیم گچھی ڈٹھا، اسی اک دم ٹینشن پریشانی پیئ گیاں خیر اِتنی دیر اچ پچھوں فوجی آ ریا او آخنا جی اساں تُساں کی آخنے پے آں کہ نکلو مکاؤ منٹ مارو تہ دوی گڈی نہ اخ چھوڑیا، اساں اُسکی دسیا او پار چڑی آ، پار چڑے او اتھاں کھلتے آں اساں ہن کہ کریے اساں کی سمجھ ہی نی جلے کیا نہ کریے ذہن اک دفعہ مطلب کے کومے چلا گیا، پار جِس ٹیم فوجی کی دسیا فوجی اخیا اتھوں تُساں نا موبائل نکلنا بہت ہی ناممکن آ اساں اُسکی دسیا کہ موبائل پانیا وِچ وی ري کنّا ٹھیک ہوئی گیا۔ پانیا وِچ وی رہی کنّا اسکی پانی شانی اثر نی کرنا کچھ ٹیم دو ڈھائی گھنٹے پانی کڈی شڈسی۔ اگر تُساں ساڈی مدد کرو کوئی اساں کی ایسی چیز دیتی گچھا کہ اساں اسکی موبائلا کی کاڈی اچھنا بوں کچھ حسی پییا وا۔ سمجھلو مطلب کہ زندگی نہ نظام اِسے اچ پییا وا۔ کیونکہ او جاکت کرنا سہ کام کوئی او او اس طرح کام کرنا سہ باہر آلے بندیاں نال گوریاں نال او کام کرنا سہ، اُس ناں سارا سرکٹ اِس موبائلا پر سہ۔ ہن اساں کہ کری یار اتھاں تہ اساں لینے نے دینے پیئی گیس پاگل ہوئی گے چلے ہوی گیاں، سمجھ ہی نی لے ہوا کہ ساڈے نال۔ او فوجی جو اساں کی اخیا کہ اساں تُساں نال اِتنا کری سکنے آں اساں تُساں کی جیڑا اخنے تہ دسنے آں کہ اے جیڑا ای اتنی گہرائی ہوسی، کیونکہ اساں ناپی تولی کہ رکھیا۔ ہن تُساں کی پتہ دریا کنّا ڈونگہ ہونا پانی جِس ٹیم لچ لچ کرنا بندے نے اگّے دے وی ترکیلی کرنا۔ جِس ٹیم اساں فوجی اُس دسیا اُس اخیا سی چلو خیر ای کوئی نی اللّٰہ پاک مہربانی کرسی اللّٰہ پاک رحم کرسن خیر ہوسی۔ خیر ہوسی چلو او کٹہ نِکلی گیا ہن کہ کریے ٹینشن پریشانی پئی وی اساں نکل دی آئے آں واپس اپنے کوٹھے وِچ آئے آں، جِس ٹیم کمرے وِچ اساں آئے آں بیٹھے آں اوتھے، اوتھے بیٹھے آں تہ ساریاں نے ذہنا اچ اکّے گل پھسی اے ہوا کہ ساڈے نال۔ ہوئی کہ گیا ساڈے نال اسی زیادہ ای ہسنے پے سے تاں ساڈے نال اک کام ہوا، اساں ذیادہ حلا گلّا کرنے سے تاں ساڈے نال کام ہوا یہ كسے بد دعا چائی دتی تاں ساڈے نال کام ہوا کیونکہ اکثر ساڈے ذہن اچ ست رہنے نے کہ اکثر ساڈے ذہن اتھے ای گچھی لگنے کہ واقعی ساڈے نال اے واردات ہوئی گئی اے کام ہوئی گیا اے مسئلہ ہوئی گیا۔ ہن اساں نہ جیڑا تہ دماغ سہ او کام نہ کرے جِس ٹیم گیس گئی سی چیز اک دم اُس چنگا بھلا بڑا نقصان ہویا۔ اُس وقت مینو کام نہ کرے۔ ہن اساں طریقے نال نی خیر جو کچھ کیتا کیتا نی کیتا دو دیہاڑے اوتھے رئے آں۔ دووا دن اساں نہ جلنا پے سہ۔ شامی ما ٹیم سہ، نماشاں توں بعد۔ <hesitation> راتی na ٹیم ایک قسم نہ کری گنو۔ کیونکہ اتھے لیتاں وغیرہ بہت سوہنیاں شونیاں سیاں نہ تہ اتھے پورے پلاں شولاں پرلائٹاں شائٹاں پنیاں سیاں، ساڈے اپروں نظارے اِس طرح نے اشنے سے اک بڑی چنگی اک جیڑا نہ تُساں پرسکون جگہ ای محسوس ہونی وا، نظارے کچھ اِس طرح نے اشنے سے۔ اساں کیتا اِس طرح کہ اساں خیر اُسکی دتے پیسے شیسے دتے گڈی کی ماریا سلف، آریاں سوہنے طریقے نال اتھوں نکلنے آں اشنے آں کوئی مطلب کہ کورا کھلتے پلتے نہ، چلو کوئی نئ او پرآخنے غم اچ برابر نہ شریک ہویا اپنے سنگیاں نے، اپنے دوستاں نے غم اچ برابر نہ شریک ساں کہ اُسنا اِتنا بڑا جیڑا نقصان ہوئی گیا۔ اساں اتھوں نکلتے آئے آں سدّے گھار، گھار آرے آں، ہن اساں جِس ٹیم گھر پہنچی آں تہ گھر آلے سب سوں پہلے اناں قوسٹن اے کتا کہ جی سوال اناں اے کیتا کہ ہاں موبائل کور چھوڑیا ای تُساں کی فوناں کرنے اے کرنے او کرنے۔ اُس جاکتا نے فر جیڑا ہے کوئی کہانی شانی بائی۔ تہ کہانی شانی بائی تہ اُس معاملہ رفع دفع کروائی سٹیا۔